أنا أفظل السفر بالسيارة ممتع أكثر، أجدر أفتح الشباك <hesitation> آمن أكثر، ما يظايجني الهوا ولا الغبار ولا الرياح، وكمان أجدر أفتح موسيقى، أستمتع بالموسيقى، ممكن أريح ظهري، أجفل الشباك، أفتح الشباك، أفتح مكيف، أجدر أتحكم بالرحلة كامل، وأستمتع بالطريجة اللي أنا أحبها.